تأكد من الفرن مطفى اذا بتستخدم نظف رشه على كل الاماكن المتسخة ابدأ من الداخل امسح الجوانب والقاعدة اذا في بقع صعبة خليه شوي بعدين امسح اخرج الرفوف واغسلهم بالماء والصابون بعدين جففهم يستخدم منظف زجاج عشان تنظيف زجاج الفرن من الداخل والخارج بعد ما تخلص امسح الفرن بقطعة قماش جافة.